O oyapo jaeko ñanoi taji, kupi, arapatuare, kua reta jae yaikuava oyapo jo kapigui jare tutuapogui, ñaeugui, ivira <hesitation> ovaegue jaeramiñovi oyaporeta <hesitation> inimbo opaete mbae ovae guinoi vape japerape ovae va pe oyapo jaereta oiporu jo ra.